Cara magampanna yero yakkegunangnge yasengnge kulkas sebenarna yaccolokeng bawang apaq engka na colokanna pole kantoroq na to na- narekko pura ni yelli narekko purani yatuq yaccolokeng engka bawang telluppulo bawang kanpang menneq engka ni hawa-hawa <noise> macekkeq na akkoro ri lalenna kulkas e narekko macekkeq ni matu weddinni le patamangngi matu we rinung yeru pura manasu e.